پیشوګانې د غږ، سترګو، او بدن د حرکت له لارې اړیکه نیسي. دوی میاو کول، غرغر کول، یا غږ نه کول کاروي. د بدن د ژبې له لارې خپل احساسات ښيي. د لکۍ خوځول، د غوږونو تاوول، او سترګو تماس يې پیغام رسوي. بوی هم کاروي، لکه د خپلو ځایونو نښه کول.